Raha hoe zava-ma- zavatra raha magneno ndraiky zany an, de <hesitation> akao misy koa <hesitation> gitara, de misy an tam tam na aponga de misy koa a <hesitation> sifflet an de misy a <hesitation> valiha an de misy koa <hesitation> sodina, de misy koa <hesitation> piano.